نشوفو المودام إذا كان <hesitation> ي- يشعل بالأخضر ولا لأ، إذا كان مقصوص ولا كان الضو مقصوص بالطبيعه ما يمشيش ال- الويفي، نشوف هذاكا إذا كان يخ- يشعل إذن ماهيش مشكل متاع <hesitation> وي في، مشكل متاع إرتباط، نعاود ن- نقص الوي في نعاود نحلو، ولا نقص المودام ونعاود نحلو، إذا ما ممشاش بعد هذا الكل <hesitation> نطلبهم عاد نقولهم راهو <hesitation> مقصوص.